التركيز على حل المشاكل على الأرض أول مهم، إنه في مشاكل كبيرة مثل الفقر، والتعليم والصحة، اللي تحتاج حلول عاجلة، بس إستكشاف الفضاء ما يعني تجاهل مشاكل الأرض، بالعكس التكنولوجيا والإبتكارات اللي نكتسبها من إستكشاف الفضاء، يمكن تساهم في حل بعض المشكلات على الأرض فالأفضل هو إيجاد توازن بين الإثنين نحل مشاكلنا الحالية وفي نفس الوقت نواصل التقدم في مجال الفضاء.